Ny toetrandro a Norvezy agny koa lafa tonga ny fotoa amampafana azy igny la un degré cericus juque amin'ny enina ambin'ny folo degré cericus izay ngy maropahana amin'ny farotsy antsimo igny la amin'ny faritsy avaratsy igny koa manomboky amin'ny moin trois degré cericus jusque amin'ny faha telo ambin'ny filo degré cericus fa lafa tonga koa ny fotoa mamapafana azy la mandritry ny journé igny la mahatakatry roa ambin'ny telolpolo degré cericus farany ambony mandritry tontolo andro igny fa lafa tonga zay ny andro manintsy igny koa la mahavita i moin carante degré cericus eo